Ikpoki ke tue eko ophalabal ologhi loor esi di emoghni raar ikpe ro kpe di ko sighe ikpoki ku ologh mem di ekpe di iyal awe ko tol ude ku okaaph oghaagh ku omer aam ku omogh ophalabal ologhi ikpoki imogh maar olighinum pa pho mem di ekpe di iyal awe ko tol ude ku okaaph aghaagh ku omeraam ku omogh ophalabal ologhi ikpeki imogh imaar odighinum pa pho mem lo iyal ayira orol ess ku obem mo oke idabili ghi iphen edi bo sien toro toro so adivoor yira ko ghan oghoughan idabili ghi phen ighovigan ikpokri ku idabili ghi phen ku ikeggo iyira ko-omo erear ku edi ikpokri reko ghen ikpokri esi awe abue pho omiin bo mo esidi ko tue odighi ghen raar ile beraann bidi ku osighe ikpoki okpereghiom ku edi romin ghan mi ikpoki reko ghaani opha labal oleghi elami mi umoghn amoghani omeraam dio bem iduo pho ophalabal ologhi pho ramita ghan mem di iyal awe omogh oniin ologhi ku odighi yaar mem di iyal obophonu ku odighi iyacu ku ibaghami itol po ku amem di mi amiin mo ophalabal ologhi ka tue atol mem di obeni ina mo kila a dighinaan eele pha anyina iyaar ku na aghi bin e dighi bin ema- dan ibaghani itol oye ro oye ukonoghien awe pho orom mi ina oneghan ku romiin ghen mo na a dighini iyar epe pho obeni bo gina mo kia a dighi pho opo ku emem di ophalabal ologhi ratughan? Mi umera mi ikpoki bin ku ogina iyar di ke tue engo oye ophalabal ologhi Iyar ebel iyar di ke ni aphalabal ologhi na pho ra loor ana ku ka angno loor ana ophalabal ologhi loor esi di idighi num araar pha ana ama sian pha na ra we ama sian pha na rema pho ama sian pha na ro loghotu pha na ama sian pha na ra birin pho ikpoki ku ko-omo eraraar ikpoki pho retu ghan mem di na amogh ogey amasian ra we pha na ku me nighe odighi iyaar ku ikpoki pho ilo di ko sighe odighi num ku osi ghi ipe oye lo amogh ikpoki pho abem mo oke sien me si bo sien mi ka mitiom ikpoki pho ko sighe bo odighinum oye amitiom ikpoki opo ku amen di na ka miin ikpoki pho oye di ulegheri ka bem oke mi ikpo pho ku imoogh maaro ku regno ghan oye ophalabal ologhi ko-omo amem ikpho ke tue ni emuza sien oto pho phon emuza ama pho ephen ku memdi omo pho awe pho odighi we di ophon aghaaph ophon ouaghan opho aghaaph opho onaghan ku ro ko mogh iibagha mi ko sere ema pho khala mo ra si milion ni igbogh igbogh ikpoki phi pho awa ro kol ghaagh bo bin naka miin ni mo ophalabaal ologhi pho esi ka tol loor esi di mem dioony ana maghi asire dighiton ku abu iidiil pho ro wa ema pha anyina ri gbogh asio ooniir ikpoki pho iphen pho Na amogh pho ema anyina emogho pho amuunny ema ayina mo ghi osere dighiton di <noise> eele ku ro wa abui idiil pho ro wa abu egham mo ro wa mem mo po pho ikpokri edieh mem mo po po ophalabal ologhi pho odieh to na amiin mo ikpoki ke tue eko ophalabal ologhi mem mo po pho omo ema pho ko su mu ghu ni ikpoki pho edi nio ku kio su mughu ni tu tu yina esi ghe ikpoki pha ku reki okpeghi awe pho abuen pho di ko borien ku epho otol eni ke maani iyal irear asia awe ko mughu ni asi gbudum awe di ikpe opheghu ameen mo opo pho ke pe ghu ni mem di erol idi pho pho ikpoki etue ni epegh emitiom ophalabal ologhi? Ophalabal ologhi pho amuboph omo pho awe pho amogh muboph ku oboph oniin omeraam piri ku na ka tue amiin mo ophalabal ologhi odi itughan ologhi iphen ani mi mi ulegheri ipe onon oye ratughianaani ilo odi mi ra bem ghan iduon mo koromo amem ku edi ikpoki re dighi iyaar di ologhi kabal iyar di re dighi ghan iyar di ologhi oye ka por abal ku egbi osighe ikpoki pho obaramani amem di onaghan a dughun odi pa eghun otu pho onaghanan adughun odi pa eghun pha anyina onaghanan a dughun odi pa ema pha anyina Ophon aghaagh omeraami ophon aghaagh idi edugh di ke loghonaan oomo awe di ghaagh koniin oye opo pho ku amem di oye di ulegheri ra bem gha bo ikpoki ku re mitiom ghan ophalabal ologhi loor esi di mem di iyal awe iraar we oghaaph oomo awe pho akaagh idi ke loghonaan dighaagh dita awe ku awe pho osighe bin odighi num so olo ulegheriani atol epe bin abem mo toh loor esi di ma-ah adibaal amogh bo ikpoki pha na mo loor esi di mo oolah ku amition bo ikpoki pho ulegheri mu mo oomo awe pho mo rol ude okaagh opuruan ipe ko dighi bo ku enigho bo sie oke mi umaam iyaar edia di ema pha anyina obem mo ko si ghe iraar ibamamuny di odi ema pho oki ongo okpianaan esi di ko tugha yar ku osi ghe ikpoki pho iphen pho ologh dighaagh oye di alegheri ilo iyaar phe epe bidi ko tugha so oye pho odi ghan ramma ku edighi yar di oyepho usighe ikpoki phi phe uki-upke ku aru asighe muuny pho bin aghia keleghi asighe aghi asiewi esi pho ko tugha pho iyaar bin apham ikpoki pho agheelom ema abekeeny ku oye pho ra gun muuny pho ikpoki pho ku amuuny pho utue umoogh ikpoki phi ipe ugno kuoye aphorogh ku amuuny pho orighela gun pa pho ophalabal ologhi pho odi ni pa pho? Aguniom mem di na ghi akpe ikpoki pho ku amuny pho otu gha odighi ku omaar ku oru ephen ema ku ro bem ghan mo yoor mo tugha odighi pho omaar opeer pho aghi pho okpe ikpoki pho yoor ma ru ghan ugno iyoor edien torotoro bo adio mo torotoro bo amem ugno ghaani iyoor ikpoki di yoor okoom ghan eten ku yoor mo tugha odighi pho omaar si phe iyaal pho idi eghen ku imi tiom bo ophalabal ologhi pho mi ra bem ghan iduon mo koomamem ku edi ikpoki re mi tiom ghan ophalabal ologhi ikpoki ke tue emitiom ophalabal ologhi oomo amem abue pho ulegheriaan bo ku ro miin ghan mo ikpoki ke tue ni emition ophalabal ologhi toro toro amem mo po bidi agbighian bo omiin mo pho mo ikpoki ku idighi een oye abidi mo miin mo ophon enaan abidi so torotoro ilo oye opo aghaagh loor esi di ikpoki edi di umnanyu pho ku ra muneen ka gno bidi iyaar ole bin na amiin abidi mo miin ok mo obhaghami olo mio iyaa ole mo ke bua ni emite so ilo oye opo pho abem abidi omiin bininin mo ikpoki ku re gno oye pho opo pho ophalabal ologhi kos me gno bidi raar ole ologhi abidi mabaloghyogh obula idi oye pho opo pho ra kol emu abidi ko dighi raar di oye ma ghol emu abidi ra pue naan bidi ra pue naan ema pho ikpoki pho emeera ni mi ubem mo ikpoki imogh maar odighi num ekaar emeera edighi ephigh iyaar Loor esi di khala mo iduon pho mi ra kaagh phi duon bin ri bagha mi imi okpoki pho adighi pho mi ra mul gha pho mi amoghni we di ro dighi ghan epe arutu idighi amunuru mo igbogh ikpoki re mite ghuyogha bo ru munum mi phe pho ro mooph ghaa bo ro sighe ghaa bo ude pho mi amogh righiri di ro dighi yoghan epe pho ku ro sighe ghan igbogh igbogh si ikpoki dia si mu niir ikpoki ku edi rosighe ghaa bo ko kpora mem di abidi ro wa ogho araar pho araar asi muniir ikpoki ku edi rotu ghan epe dighi pho ami ogho pho ku mem lo oru mu mogh ilo omaram ku ongo abidi bin na amiin abidi mo tugh iiny ibam bin obighe bin onyeni oghi epe abidi re /unintelligable/mem mo opo pho ikpoki pho itue ikoh raar pho ipe pho mi akpe <hesitation> mem mo opo pho mi umogh mum ikpoki ogboom araari pe pho orh ku edigho yar di ikpoki edi tobo ke loghni dighaagh bet khala mo ri duon pho ni ologhi ami ra bal ghaani idi edigh pheghia iiny ipe pho mi amagh po mira si ghe ghaani ma digh num ku me lom oghol si munir ikpoki phi phe ku mi umoghe bo obo ri pheghaani imi khala mo iduon mi ra bem bo iduon nyiidi pho pho mi amoghni mo bite ni umagh imi nyiidipho nyiidipho mi ra kar bo ma bidi ko tu okoh raar ikpoki pho oghol be mi ko mooghan araar pho rowa ogho pho mi ko mooghan Ma buen pho rugno gha bo imi raar pho mi ra kogha bo dighaagh abidi umeera ugno imi raar di eman iduo pho kos ariir igbogh asi munir ikpoki iniin areten regno ghaani obalologhi mem lo na amogh reten phipe ephe bo omogh pho ku na asighi bo ra dighinun reten pho ipe ekpe bo odighinum mo but oomo pho areten pho ku edi ikpokri regno ghan oye ophalabal ologhi loor esi di legher iduon mo pa pho ikpoki pho edi pho ku idi aduugh edi pa pho ikpoki pho edipho ku edi ikala ghian pho edi pa pho ikpoki pho edi pho ku edi ogbaghiam oye edi pa pho ikpoki pho edi ku edi aghudum ana ka nun akpeer khala mo ra dinya iigbia a pho bin ibeni ni iyaar mo omghe loor esi ikpokri edi mo ikpoki re gbarion gbarion we ikpoki pho ke tue bat adighi yaar di eeni iitughian pha ana ke tue eki oyen epe iyaar di ikpoki ke tue edighi ku iduon ku idighi ku mi ra mem ghan pho mo ko-omo araar ko-omo amem ku edi ikpokri pho regno oye ophalabal ologhi esi adioph abin eeni iraara iitughiar ologho pho ami eeni inya bhin bin ku edi ikpoki pho ke tue esighi engo oye ophalabal ologhi ku omo pho idi mi ra kaagh ghan ko kureriom mo mem di na amogh dol na arol dol di esele man Na aro dol aru ukuan ku na adighi yedi di na wa igba ghi yogh ghan okpe na ra/sighe obnu pho kꞌopheghom ephega nia ka miini mo ikpoki pho ipe pho ku ekerayhi ehmu waar pho rꞌenye ghan bo torobo nye pho osien ahe pho rabirin, pho roomo ede pho ra torotoro po ekpisi pho na dua bo aan. Ikpoki oho ire pho ku rꞌenyu ghan bo ye ophalabaal ologhi ipe ku edi mi amoogh bo okureriom.